A m'pias tant ël salmun ma al e propi car, a custa tranta o cuaranta euro al chilu e cuindi lu cietu moch ün-a volta al meis